<noise> מענטשן האבן שוין מצליח געווען צו איבערנע- איבערקומען אלע מינע זאכן. כ'בין זיכער אז אויב די ים רינט איבער איבער די גאנצע וועלט גייט נאכאלץ זיין א- וויאזוי מענטשן גייען <hesitation> קעיר נעמען. זיי גייען וואוינען אינטערוואסער אין סובמארינען, און אין אונטערוואסער שעלטערס. ס'גייט זיכער זיין א וועג וויאזוי די מענטשן גייען זיך אן עצה געבן.